जसा की परिवार में खानों बणे। तो नरा बार कई बढ़िया बढ़िया सामान बन जावे। स्वाद स्वाद में अपण ज्यादा खा जावा। स्वाद के लार शरीर को भी ध्यान राख बो जरूरी हे। जसा गुलाब जामुन बनाया। स्वाद स्वाद में खाता रिया। ज्यादा खाग्या तो बीमार पड़ जांगा। तो शरीर के हिसाब से खानी छावे। जिसे बीमार नी होवा। खाबा के साथ साथ शरीर को भी ध्यान राखबो जरूरी हैं।